<hesitation> ekein usokun, owey mo kpoma dor ena tu yor me ta gena dor oho nu ikpom yor nu ima tul oku nu me va temu uvai ugronem, mu uvai ebu bekeny do iyan abitainy nu oso okperiken dor owey nu tevi nu ode nepom yor itule, uta mon owey yor nu ikpom yor itul, dor uwane mu kperi enu eyan owey yor mam mu gen oho nu omo me orere mu utie semine mi ki la kor abi dedegina miyau nu ubuan mi yon mu inwin dor oho no mi gwaviri mi yon mu inwin dor oho no mi gwaviri mi yaw nu mi kien nor oyi, utiye semineyo ofina en- o, oyo ka oyin imovu ovu, ova mo yon ke ubo mu ovv, ewey kiri eja mu utu uvai ovu, inum nu mi menene mu utu uvai na yaw isike sinen, imum mu minene mu utu uvai na isike sinen so osor vogne nu eni evon me yena, nuta mon owei nj inwin ison dor tevi inum nu ija ma min monde mu inwin owey vivi dor inum nu ija ma mi yaw nu osor vogne mi kie, oyor ubo nu eni eva me yena banu ivom ekein utum esi nu eni ewane uvai ugwo nem omo baw ivom ekein neni dor inum mu sa ta yi inum nu owei mo wua dor igiriri gena oso inwin abitainy nu oso okperiken nu abo baw nu ivom eji eni esu von me siregne be ekuru va oso okuru va yon ken mu ubo mu owei yor dor oweryor okuru wu, dor oney okuru mo sweiya, iyor kre inum mi, abitainy nu oso okperiken dor nu osenekem, ovu oyan osene kem mo kie ovu mam mu von ubo na mene, von ubo na va mene. Dor iyaw nu aswei owey ikiminese miya, dor owey you okuru mo ja mu inwin aswei, kpola abo kunu mi menene, oso abo okunu okunu von abitainy na yor nu osenekem nu atum, owey ovu nu atum eva me sovogne yor ekuru von me menene dor nu ewey kre me sireiya iyor ugwone.